ما شاء الله عندى كثير أبناء أعمام وأخوال، هل تراهم عادةً لأ ما أراهم عادةً، لأنه كل واحد فينا مشغول بحياته كل واحد اختار طريقه وإتجاهاته، وكل واحد فينا عايش بشى ذولة ما أحنا بجنب بعض يعنى، لكن عادةً على تواصل الحمد لله، وعلاقتنا قائمة على صلة الرحم والبر فالحمد لله.